Ɲaaminda ɗum ɗum ɗum waɗata ɗum waɗa dehydratin kanjum woni bana tew nagge, tew gerogal, abarba, ayaba e ko lutti.